L'armali ca mi piaci chiossai di tutti è lu cani. E' fidili a lu so patruni e chissa è na cosa mpurtanti. Poi, è intelligenti. Addifenni lu so patruni e lu territoriu, cioè la propietà di lu so patruni. Certi voti parissi ca ci mancassi sulu la palora!